Ko haɓɓodiri e coccirɗe ɗee, yo soccireede ɗun nii non. Jon kaa so nokku soccirtee, walla so huunde wonnde coccirtaa. Jon kaa soccugol ko naayi e muuɗun.